a, pehea kou nohona ʻana? inā he ʻohana kāu e nānā mai ʻia neʻi i nā kaʻa e noho ai ma ʻō aku ʻehā poʻe ua hiki ke ulu i kou ʻohana a ʻoluʻolu nō a lawa ka lumi no ʻoukou a pau e aho paha he kalaka inā no ka ʻāina hoʻopulapula ʻoe a he mahiʻai hahai holoholona a i ʻole lawaiʻa paha kāu hana.